ནག་ལོ་རང་གི་གཅིག་ཆ་དི་ལབ་ཏི་གས། ཐོག་ནག་རང་ལོ་ལ་སྐྱོང་གཅིག་ཐེ་ས་ཡི་ཡིན། རང་གི་འདུལ་ཆིག་ཆ་འཇོག་ས་དི། ཁ་ལེ་ལབ་ནང་བོ་རང་གི་གཅིག་ཆ་གི། གཅིག་དྲུག་སྟངས་རྒྱུ་དྲུག་དལ་བར་གཉིས་བདུན། འདུལ་གསལ་དུ་ནག་ལོ་དུའི་ལབ་གསོལ་པ་ན། ཞིམས་ཏེ་གི་ནག་དི་ལབ་གས་རང་གི་གཅེད་དེ། ཏ་ཡེ་རང་གི་ཐ་སྟོང་གསང་གཅིག་ཅ་ཁ་གི་འདུས་ཞིབ། ཏ་ཡེ་དེ་གཅིག་ཅ་དི་ས་དི་ནམ་ལོ། གོ་ཆུ་དོ་ནང་བོ་དོ་གཅིག་ཅ་དི་ལབ་ཏི། དྲུག་ས་ཐང་ཁ་སྟེ་མེན་ཆ་གི་བདུད་དག གྲངས་གྲངས་གསྨི་དེ་དུ་དགའ།